‎ما وليدل چې تاسو جېم ته ډېر ځئ او د ورځې څو ساعته په جېم کې تېروئ. فکر نه کوئ چې که په اوونۍ کې دوې ورځې په ازاده هوا کې منډې وکړئ بهتره به وي!؟ په جیم کې اکثرا خلک ډېر وي او د ایرکاندیشن هوا مصنوعي ده. انسان ازادې هوا ته هم اړتیا لري.